ווי אזוי א דיומידעפייער ארבעט איז אז ס'נעמט אריין די לופט <hesitation> די פייכטע לופט און ס'גייט דורך- ס'גייט דורך מער אזוי ווי אזא קעלטערע פלאץ פון ווי די לופט קומט ארויס- די נאסקייט קומט ארויס און ס'גייט אריין אין א האלטער און די דיומידעפייער און נאכדעם קומט די נאס- די טרוקענע לופט צוריק ארויס.